Maq tahasiq pigemb kassi. No mul om ka nüüd kass. <hesitation> Selle et mino meelest ommaq kassiq lihtsält armsambaq. Ja nä ei vajaq nii pall'o <hesitation> või-ollaq tähelepannu, ku piniq.